Pinsako oyeporu täta yavai yandepuerembae yaeki amovecepe yanderova ipau, yandepire ipau oime yandera tuisama ojo ojo ipauapekavi oiva jaema kua yaipika pipe ñanepoape ramiko oparaikieh ipoikavi jare jokuape yaiki jare oeki yandegui kuape